Kabë dun oy nukyajnëp este porque të dun yaj yuj atyë jakë ji'im yë këxë maxtanyëb o celular pakyë nëmyëkaxënëp y ko'o ti'i najk kë nëjuëy pues ji'im maxtap.